Ittan dum sai hefta hatoi on pusa, sai wata mabbode kesum sai lorna dum takka ngam ta ndiyam tokka rufugo. amma to takkai dum bo, acchi dum bannin, ndiyam tokkan rufugo hedi babal pusi mai do warta ndiyam mai do sofna babal vonna dum.